الشخص لي مأتر عليا فحياتي هو الأب ديالي أو أكيد أنه أتر عليا بشكل إيجابي لأنو إنسان مكافح أو تيخدم بزاف أو تيدير كل مافجهدو باش إحقق المسؤوليات لي عليه وينجزها على أحسن وجه أوكان الأب لجميع الإخوة ديالو أو حتى الأبناء ديالو